Izy koa zah ampianatra bisiklety zanako ohatra hoe le dingana tokony ahaizana bisiklety zany ataoko mba ampahay hoazy sy afehezany mitondra bisikleta.